Динамик як қисми муҳими таҷҳизоти аудиоист, ки садоро ба шунаванда мерасонад. Вақте, ки сигналҳои барқӣ ба катушки динамик мерасанд, онҳо магнити барқӣ ташкил медиҳанд. Ин магнити барқӣ бо магнит доимӣ таъсир мекунад ва катушкаро ба пеш ва қафо тела медиҳад. Катушка ба конус пайваст аст, пас конус ҳам ба ҳамин тартиб ҳаракат мекунад.